اكتر مشروب مفضل بالنسبة لي هو الجوافة بالفراولة. اضرب الفراولة لوحديها وبعدها اضرب الجوافة لوحديها واحليهم بسكر واملي نص كباية فراولة وانزل عليها بالنص التاني جوافة وحبة اني اقطع جواها قطع موز كده صغيرة يعني ويبقى كوكتيل رائع.